Bon, noone puro hakille an waddata tan, tuundi. Sabi fulɓe ana mbiya "ko tuunni fuu, ko furɗi fuu hono ko tuunni." Ɗun waɗii ndakiiri ana wiyee furde. <hesitation> Neɗɗo duu so ɓe mbajoo ɗun, ɓe mbiya aɗe furɗi hono a ndakiiri.